Ñi'a kuluxhí jan xhi ihó deen xhí ihó deen xhí té ihá jián kú, dekuvá'a xhichí kuaxhí dikú mudú kuanxi yukú kuanxí dekú corral té té nakankú xhíte <hesitation> kuini ján kiñaña el niño, ña va ñaña té <hesitation> yaxhí ni, ni nrati'ó xhité té té nikú naxhí tá'a ñañakuaxí, tí vilú chí nrekuxhí nuvee, nuvee ti'ó nrekú va'a arekú konrekanró vilú tikuxhí, <hesitation> xhexexhí koó xhexexhí koó <hesitation> kuvaxí chí nrekuxí vee teyukan chelimpio xhí, iluxhí xhí kuanxhi kuyú, y vilú nroxi vée.